pesawat ge sema ena ma pila-pila ena ma mesin pesawat ge madoya sema mansia so dagi pesawat ge anggena ena ma ronga pilot anggena so dagi ge musti mansia ge ena skola la blajar so dagi pesawat ge, kalo ona fo faham rai ge anggena ena so dagi pesawat ge ena maya rai ma.